Ny karazagna rivo-doza voajanahary fantako a dia itony aby: horohorontany a, dia <hesitation> cyclone a, dia <hesitation> tadio a, dia <hesitation> volcan a, dia <hesitation> a <hesitation> famosary.